दक्षिण कोरिया को इतिहासहु बहुत रोचक और विविधतापूर्ण हतो। एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि दक्षिण कोरिया को आधुनिक इतिहास बीसवीं सदी में से बहुत ही निर्णायक मोड़न से भरो भाव है। खासकर कोरियाई युद्ध जो उन्नीस सौ पचास से उन्नीस सौ तिरेपन के बाद जिसने देश को पूरी दिशा में बदल दाओ हतो। दक्षिण कोरिया को प्राचीन इतिहास एक बहुत समृद्ध और सांस्कृतिक चुनांधिक केंद्र थो। जहां पर कोई प्राचीन राज्य साम्राज्य हते कि गोये और शिल्ला जिनने एशिया के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दाओ हतो। इन साम्राज्यन ने कोरिया को कला विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाओ। लेकिन दक्षिण कोरिया को आधुनिक इतिहास खासतौर पर बीसवीं सदी के महत्वपूर्ण बदलावन से जुड़ो भाव है। सन् उन्नीस सौ दस में कोरिया को जापान ने अपने साम्राज्य में मिला लाओ हतो। जापानी शासन के तहत कोरिया को कई बरसन तक अत्याचार और शोषण को सामना करन पड़ो हतो। जापान से स्वतंत्रता के बाद सन् उन्नीस सौ पैतालीस में द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में कोरिया को जापान से स्वतंत्रता मिली हती। हालांकि ज स्वतंत्रता कोरिया के लाय कई नई समस्या लेकर आई हती। क्योंकि देश को दो हिस्सों में बांट दाओ गाओ हतो। जो विभाजन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विभाजन के अढ़तिसवें समांतर रेखा पर भाव हतो। लेकिन आज दक्षिण कोरिया बहुत समृद्ध देश है।